איך האב ליב צו מאכן געווענדליך ביז די ענדע פון די וואך א גרויסע, גרויסע, גראסערי ארדער. כ'וואלט געזאגט אז פיר מאל א חודש טו איך עס, יעדע ענד פון די וואך. און די גראסערי ארדער דויערט בערך א שעה צייט צו מאכן, ס'איז א גרויסע ארדער צו מאכן. אפאר מאל פאר כ'גיי און ארבעט גיב איך א א טרעט אריין און איך קויף אסאך מאל א קאווע, אדער א סענדוויטש. אבער די גרויסע ארדערס איז די ענדע פון וואך.